Bat marana, chirəwo, hezə rɨgwana kibbwamwa'a, tizə muguva, madi kwa'a, ma podə nzəngga rɨgun ɓungin marana, cherəwo, yeza rɨgwana, kibwamwa'a, tizə heguva wangi kwa'a ma podə zangga rugum bwangi